دا چي یو سمندري کښتۍ تر اوبو لاندي څه ډول حرکت کوي، زه په دې اړه معلومات نه لرم. دا یو مسلکي پوښتنه ده، خو څومره چې مي په ټلویزیون کي لیدلي دي، دا ټویب ته ورته شکل لري چې په کښي عموماً نظامي کارمندان وي او په درنو او سپکو وسلو بار وي او همیشه تر اوبو لاندي حرکت کوي او دننه په کښتۍ کې اکسیجن موجود وي چې د هغه لاري خلک ساه کاږي.